<hesitation> Wa'ye' kib'el y tula makoo' kujanal tamal <hesitation> tu b'äk' k'ek'en kutz'aj ti'ij ti a' manteca, taab', <hesitation> k'uxu', <hesitation> pimienta y le' ti a' moxan y tulakal <hesitation> k'in kib'el kimentej a' janal je'lo' a' tulakal makoo' tu nivel tu otochoo' y ulaak' b'a'ax <hesitation> ki- ki'ki' janal ub'äk' ti k'ek'en y b'äk' ti wakax y jach ki' kumax b'a'ax ti ka' ti juntuul ki- kimenb'el ti wotoch.